Ie, mendrika ny legioma biôlôjika mihitsy iny vidiny lafo kokoa iny satria ny legioma biôlôjika ela vao vokatra noho izy tsy ampiasana akora simika, moa koa ny legioma biôlôjika dia mahasalama noho izy voajanahary.